Naquiiꞌntaaⁿ jaa nnꞌaⁿ cwiwilꞌueeꞌndyo̱ cwii xcaꞌ quia na cwilacjoondyo̱ nquia̱a̱ⁿya, quia na cwiꞌuu lajndaaꞌndyo̱ nquia̱a̱ⁿya, quia na cwilꞌaaya natooꞌ nquia̱a̱ⁿya, quia na cwilatꞌmaaⁿꞌa soonquia̱a̱ⁿya luaaꞌ yuu na jaa yonom cwiwilꞌueeꞌndyo̱ cwii xcaꞌ.